E kuqe: Lulja e kuqe e opiumit Portokalli: Kalandula E verdhë: Narcisi Jeshile: Karafili jeshil Blu: Ortensia blu Indigo: Jacintha indigo Vjollcë: Livando